أفظل التحكم في أحلامي لأني أقدر أعيش تچارب و أفكار أحبها و أستمتع بها خلال النوم التحكم في أحلامي يعطيني فرصه عشان أسترخي و أعبر عن نفسي بطريقه چديده أما اتحكم في أحلام الناس ممكن يكون له آثار معقده و أحب أحتفظ بتچربتي الخاصه.